Aku paling seneng nonton bal-balan. Rasane deg-degan lan nyenengke, luwih-luwih nek tim favorit lagi tanding. Suasanane stadion kuwi lho, rame lan kebak semangat. Nanging kadang yo seneng nonton bulu tangkis, apamaneh nek ana wakil Indonesia main. Pokoke olahraga sing ana strategi lan kerjasama tim kuwi luwih nggawe aku kepincut.

Ing kampungku Wajak, ingon-ingonan sing umum kuwi pitik lan bebek, biasane kanggo tambahan penghasilan. Ana uga kambing lan sapi, utamane sing nduwé pekarangan amba. Sawetara wong miara kucing lan asu kanggo kancan lan jaga omah. Yen ing desa sisih kene, manuk kaya perkutut uga utawa lovebird uga akeh sing seneng ngingu, kanggo hobi lan lomba.

Kanggo aku, kaberhasilan paling gedhe yaiku bisa nulungi keluarga metu saka kesusahan lan rampungaké kuliah. Aku krasa bangga isa mandiri, njaga hubungan apik karo wong tuwa lan kanca, lan nggawe urip luwih stabil. Sederhana, nanging ateges gedhe kanggo aku.

Aku sinau maca wektu cilik. Guru ning TK njarwakke aksara, wong tuwaku kerep maca crita sadurunge turu. Karo latihan saben dina: maca tembung siji-siji, nulis, lan maca bareng. Saran kanggo sampeyan: sabar, pilih buku sing gampang lan nyenengake, latih terus, lan takon yen ora ngerti.

Saiki ning mejaku ana laptop sing lagi nyala, ponsel, gelas kopi sethithik isih ana, buku catetan, bolpen, headset, pot cilik kaktus, lan meja lampu. Kadhang ana cemilan cilik uga.

"Yo, isih kelingan ceramah guru wektu SD: ""Aja gampang nyerah, tansah tindak becik saben dina."" Pesane prasaja nanging nancep—disiplin, sabar, lan tulung-tinulung. Sisan simbah nate ngendika: ""Ngargèkaken wekdal, aja ngenteni kesempatan teka piyambak."" Kadhang aku eling pesen kuwi nalika lagi kesel."

Biasane aku tuku panganan neng pasar tradisional lan warung cilik, merga seger, regane murah, lan isa nawar; uga arep ndhukung pedagang lokal. Kadhang-kadhang aku menyang supermarket menawi butuh barang kemasan utawa praktis. Yen pengin cepet, tuku ing warteg utawa penjual kaki lima sing rasane enak.

Biasane aku ngisi pulsa lewat aplikasi mobile banking utawa dompet digital, luwih praktis lan cepet. Tinggal pilih nominal, bayar, langsung mlebu. Yen lagi ora ana kuota internet, aku tuku voucher ing warung cedhak omah. Kadhang uga lewat konter HP. Kanggo mbayar tagihan pascabayar, aku atur auto-debit ben ora kelalen. Sing penting tetep dicek rutin supaya ora kehabisan pas butuh.

Yen melu olahraga tim, rasane luwih rame lan semangaté nular. Ana kanca sing iso saling nyengkuyung, dadi yen kesel ora krasa banget. Uga ana rasa kebersamaan sing nggawe luwih guyub. Nanging yen olahraga dhewean, rasane luwih tenang lan fokus. Iso mikir luwih jernih lan ngatur irama dhewe. Loro-lorone enak, mung gumantung swasana ati lan tujuané wae.

Aku luwih seneng sepatu kets sing empuk lan awet, cocok kanggo mlaku-mlaku saben dina. Warnané biasane putih utawa ireng supaya gampang dipadu-padanke. Kadhang-kadhang yen arep resmi, aku nganggo sepatu kulit sing sederhana. Pokoke sing penting nyaman lan ora ribet.

Aku luwih seneng turu ing amben anget—rasane luwih marem, gampang turu. Nanging yen kesel pol utawa adhem banget, adus anget luwih nyegerake lan maringi semangat maneh.

Aku isa masak macem-macem: indomie goreng, indomie rebus, indomie soto, indomie rawon, paling ribet yo masak tempe utawa tahu goreng. Yen sampeyan kepengin, aku isa paring resepe.

Yen tak isa ngomong marang pimpinan, aku bakal njaluk: prioritasake pendidikan lan kesehatan merata, gawe lapangan kerja, nyuda korupsi, lan ngopeni lingkungan. Aja malah MBG karo Koprasi terus. Wicaksanen kebijakan sing transparan lan adil, lan selehake perhatian kanggo rakyat cilik. Mugi panjenengan kersa ngrungokna lan tumindak kanggo masa depan sing luwih becik.

Sing tak kuwatirno kuwi teknologi AI lan deepfake sing bisa nyebar berita palsu. Yen ora dienggo kanthi tanggung jawab, bisa mbingungke masyarakat lan ngrusak kapercayan. Uga soal data pribadi, saiki koyo gampang banget bocor. Menurutku teknologi kuwi apik, nanging kudu ana aturan lan kesadaran bebarengan supaya ora kebablasan.

Bantengan yaiku kesenian tradisional daerahku ing Jawa Timur sing nggabungake budaya, keberanian, lan petualangan liwat tarian lan atraksi banteng. Biasane diiringi sound system kenceng karo musik sing nggarai mberot.

Aku seneng neng sekolah pas sinau bareng konco-konco, utamané pelajaran basa lan seni. Suka maca crita, nulis, lan melu ekstrakurikuler musik utawa olahraga. Uga seneng wektu istirahat, mangan jajanan lan guyonan karo guru sing ramah. Suasana kancané nggawe aku betah.

Pemerintahan ing Indonesia yaiku republik. Tegese negara dipimpin presiden sing dipilih rakyat liwat pemilu. Sistem iki menehi kesempatan marang rakyat kanggo milih pimpinan lan wakilé supaya negara bisa mlaku adhedhasar aspirasi masyarakat.

Wah, panggonan paling aneh sing tau tak tekani yaiku warung cilik neng pinggir kuburan. Suasana rada medeni, meja-meja meh nyedhak nisan, nanging manganané enak lan wong-wongé ramah — dadi pengalaman unik tenan.

Saiki aku nganggo kaos oblong ireng karo celana jins biru lan sendal jepit. Yen arep metu resmi, biasane tak ganti batik lan sepatu. Mboten langkung, kanca.

Aku melu nyumbang ing Common Voice amarga pengin nulungi lestarekake basa Jawa lan supaya teknologi swara luwih ramah kanggo wong-wong lokal. Uga pengin ndhukung proyek open-source supaya piranti pinter isa ngerti macem-macem logat lan dialek. Yen akeh swara, generasi mbesuk isa nganggo basa kita ing piranti digital.

Iyo. Saben taun kulawarga aku melu acara kampung kaya grebeg, kirab, lan pasar malam. Kita padha nonton seni tradisional, mangan jajanan, lan dolanan karo bocah-bocah. Kadhang melu sedekah laut utawa ruwatan pas panen. Suasanane guyub, nggawe seneng yen kabeh kumpul bareng.

Aku seneng pelajaran praktek lan olah raga, ngobrol karo kanca neng istirahat, lan guru sing sabar. Seneng uga kantin sing regane terjangkau. Ora seneng ulangan maraton lan tugas numpuk.

Aku paling seneng werna ijo. Ijo marakake tentrem lan kelingan karo kebon, wit-witan, lan alam. Yen ndelok ijo, atiku luwih adem lan semangat, kaya lagi mlaku-mlaku nang panggon sing seger.

Contone: gorengan bakwan, tempe mendoan, mi instan, panganan cepet saji burger, kentang goreng, cemilan kemasan chips, soda, es krim, kue manis, panganan olahan kaya sosis utawa nugget. Akeh minyak, gula, garam, lan pengawet; ora apik yen kerep. Mung dipangan sapisan-pindho, aja sampeyan saben dina.

Aku seneng indie folk lan jazz — alon, nresep maning ati lan cocok kanggo santai. Kadhang-kadhang ngrungokke pop Indo nek pengin semangat. Sampeyan piye, seneng aliran apa?

Sing isa nggawe aku nangis ya kahanane sedhih kaya kehilangan, kangen banget marang kulawarga sing adoh, utawa lagu lan film sing nyentuh ati. Kadhang uga nangis merga bungah banget weruh kebaikan wong liyo utawa prestasi kanca sing tak tresnani. Memori lawas kadang nyusup uga.

Aku biasane ngisi pulsa liwat aplikasi bank mobile banking utawa e-wallet kaya OVO lan GoPay, utawa tuku voucher ing warung utawa minimarket. Kadhang nganggo kode USSD operator, utawa tuku paket liwat marketplace. Yen kepengin gampang, tak set auto-reload supaya ora kliwat pulsa.

Yen aku nduwe wektu longgar, aku pengin sinau basa Jepang. Amarga aku seneng nonton anime lan pengin maca manga asli tanpa terjemahan, uga ngerti budaya luwih jero. Yen ora, bisa wae sinau basa Korea kanggo nambah rasa seneng karo K-pop lan drama.

Yen sampeyan ngrasakake tresna marang kanca raket, omongna jujur nanging alon-alon. Golekana wektu sing pas, ajak ngobrol santai utawa ngopi bareng. Tunjukna perhatian cilik lan konsistèn, nanging ojo maksa. Ngurmati perasaane lan watesane, siap nampa apa waé jawabané. Yen padha setuju, bangun bebarengan; yen ora, tetep jaga paseduluran.

Cuacane saiki ing Malang kira-kira anget lan rada panas. Suhu sekitar selawe sampe telumpuluh telu derajat selsius, kelembapan cukup dhuwur lan angin alon. Ing sawetara wektu uga ana kemungkinan udan tipis utawa mendhung, utamane sore nganti bengi.